Ta ye chitií lo yu'usu naá kuu ye <hesitation> ta ye chitií lo kua'a nka taka nuu lo lu'wa nka ituu á, kuu tɨndɨ nka ya'a kuu kua'a ye cho'on te yu'uso ye lo tuuña'a ye cho'on naá, xi lo tɨndɨ nkai lo kɨ'ɨi ta ka'a toto naá a ta ka'a nka taka nka ye ndajniño lo ñatu kanda á, te kokɨ'ɨ ye cho'on naá te lo livi <hesitation> chitií nka lo tuuña'a te lo vetuka lo kala-u'uña'a lo kuenda ja'niña'a naá kuui, te lujua iyo yu'unchii. Lujua ye chinu'me á lí xi lo lujua nda ja'ai lo nde'e tuuña'ai te livi layu'uñai orre lo inii naá. Ye koo á lí xi iyo nde'e layu'uña'ai lo kú jinisoi te kexitaso nuu lo ijñai naá a lo livi in <hesitation> <noise> ta ye lujua kuu ta ye chitií lo tuuña'a naá, te lujua iyo yu'usu ye <noise> ta ye chitií kueti naá, xi na kuu ye koo naá ye cho'on naá, livi. Chikaja-ini xi iyo kuu tɨndɨi taka ye lugari nuu lo ijña á te lujua na chi'vi nka taka ta yata ve'e á na livi kala ndó naá te xi ñatu kuu kooi, xi lo iyo layu'uña'ai lo livi na tuuña'ai naá te lo vetuka lo kala-u'uña'ai a lo kú jiniso, te ke'eña'a ye la'a á, a livi <hesitation> meesoi te nde kuu koloxi'isoi a nale ijña naá te layu'uña'a ta ye chitií kueti naá, te ye na nka lo na jnu na kala ndó nka naá, na kunde'ya wa'a nkaso livi kú koo nuu lo kokɨ'ɨi naá, te ko xi kú kuu kooi. Na kuu ye koo naá xi lo jnu na koo jneño yata ve'eso naá na, kú tajnaso naá te ko xi kijii, te layu'uña'ai, te livi ta ye naá kuu ta ye chitií lo layu'uña'a naá.